Ту барои ман дӯсти хуб будӣ. Ту барои ман ҳамеша дастгир ва содиқ будӣ. Ман қадр мекунам ҳар лаҳзае, ки бо ҳам гузарондем. Баъзан суханон намерасанд, то миннатдории маро баён кунанд. Умедворам, ки дӯстии мо ҳамеша боқӣ мемонад.